Lu pirdunari è na cosa ca tutti li pirsuni di lu munnu hannu ad aviri pirchì è mpurtanti pi putiri jiri avanti. Tanti pirsuni ca nun pirdùnanu contìnuanu la so vita malamenti pirchì iddi stissi sòffrinu pi lu mancatu pirdunu. È veru ca ci sunnu certi cosi ca veni dìfficili pirdunari, ma si nun si pirduna nun s'accanza nenti perciò megghiu pirdunari e vìviri chiù tranquilli cu tutti.